Mya mwasari a numun sɨnə vɨro mwasashi ite ya nogi ka baagi a ɗumsə də tɨno nza tona mwasari tən ta mwasari a hangu ɗ0 hangn gban bagi a sɨ dɨm iyentə ndɨ ma murasari tona mudə tona nza yola ndɨ yola dɨ mya muoza ma ɗɨ kwade a hangu gban in ma hye noogi nedɨ noogi nedɨ dondə she bagi ne ɗa iyentə gomnati ti don a lokaci tone dɨ ɗa iyentidah a vor itɨng gbah hine kpe ɓombo gban mwəsarenə ma hido na numan ma hido gban mya masaron a hayin gada a yola a hangn gban hina di nza ba a ɗɨlə lokacida sutɨ or a sɨ kɨt bugi a ore ndə aɨ nba zətə a ha iyentə mya muna kan ndɨ hwodiye, ite mya muaa kan do harodiye, hina mɨna ndu hurodiye, hina sɨ nza a haunga gban hina sɨ nza a nza a nza a gur nzɨ kyawaye hidə lope furat, duf, kəgi ite murasa bagi a sɨ gurti nga sɨ mudə ke hina gosoɓə ndu haungu na nzo gosobən, hin za gosoɓen gbah munə ɗa kyawaye tuf də du hangu nga sɨ mudə ke a hadorə na ɗaka jo singi gonə a boshama lənə a bashama hin gban hinə gara a kanye nza də hina nza gban sa na maddo kaa a tiya na maddə a kuramətə na tiya makaranta de a ha primary school a suura. He na tiya makaranta a haungn hɨne əa makaranta a haungn hɨne dɨ iyeb boltə, hɨne dɨ iyeb boltə duwai iyeb bottə a sɨ gur hankala a tilə ite tawa zə makaranta na purə humura ka iyeb boltə hinka kyawaye bow a gonnasha uku na puro humura ka iyeb bo itz ba hɨne du iyeb boltə, hine du iyeb boltə a sɨ dɨlə aha na sɨ mu hin kana purə humwa ka iyeb boltɨnə ta makaranta nga ndɨ gwadi a humura na iya a puro humura ta dɨ mba ase a bol na ɓə muna, muna ka be a əuk iyeb boltə a sɨ puro makaranta a sit puro makaranta nna diya two thousand and three ite bagi ɓe iyero na tiya a ite bina iza ka jibiyə bagi a muna a lamurde nasinga hina sɨ nza na puro makaranta dan makaranta a tɨlə ite hina tɨlə a noingno mya tiya taka haa makaranta i junior set kpaunye da noingno mya diya dakasə hina sɨ puro oi mudə dɨ haung na sɨ purə a muəə ite na puro a muəə garo a hangu a na sɨ əan makaranta de a mbə na muna muna a bashama a muna sha a sɨ na a puro humwa ka hawtə hinda hawi gban ko ndə kiwati hina dɨ hawə, kondə kiwadɨ tonə she hɨnadɨ hawo, hiuta hautition gban hin kana əuma hina wuda. kandors tonə she hinba zumə lina nda tiya da itɨ ngalatɨ də. Toh ina sidiya ba na sitiya ite na tiya a purə humwa, adu na niyi shiung ne dɨ purə humwa, na sɨ niyə ando ta ul asə sa hin ə wa ɗa a guengye a hunba dum a purə humwa kah, ta sa hinbe bah a purə humha ka ka dim shi na sɨ nza ite bagi ɓe yero iyentɨ tufa nda dɨ da ishi ned ndadɨ da tɨron naddɨ pedə ko oshe sune ɗa yi sawye, sunu ɗa kade kade kate suɗe sune ɗa she hananang. Nna sɨ guriye diplsu rosoron kade ushe na so puro humwa karə tənə na de da tirən him kana ɗ a ite mya dɨ nza hwodiye, hin kana ɗa turə, tonə iye nadɨ ɗodorən na dɨm sa hin ɓa kura ɗukə lipode a tulə ite hina dɨ woye hina ngurə fara hin kana nguna fara hina ulla kade shinə kat dona vor she hina dɨ ula dɨrə hing dəidəran gukulə him dim sa ɓ a gwadenə. him ta ɗa shiə hine dɨ ɗa shinə də hina sɨ purə gban hinta, hinta ɗa sɨ iyenyen hine purə iyentɨ kake, hina mɨna mɨna hina sɨ su purə iyenti hwodiye hine dɨ bul fara she ne də hananang iye hinə di ɗatirə ba tilə foranə supo hinta mbogə makaranta de a muna sɨ ma dayə mɨno mbarə a purə humuwa ka bolshe ndɨ be na sɨ muna sɨ ɗadə gakulə na ɗa na gama hin da mba gərə na muna sɨ nza hwodiye ide na niyə she na mɨnatarə təna wula a sit yur kyawaye hiɗə hiɗə, lepe murakɨn fwad duf na muna na muna in dəadə. Pepe de na dərə na dimə kəte pepe na mɨnakan ra sɨ bəədə ite na bəədaturun ite na bədaturun gban na minakorə tayəə mina dɨm pur a puruə hɨmwa na na na purohumm ka hyentə ka hawtə hinta haw kondəsə deno hina dɨ ɗa so hina dɨ ɗa bogə ta aso də binɗi a nadɨ ɗa in a purgə ha tə ka iyentə a wake hwode mye ka dɨn nzɨ iyentɨnə gban mya wuda'a ɗa mya dɨm itinə mya wude ɗa mya dɨm itinə mya da sinə sa dɨ ɗuki gongnə hine da purohumwa ma du dɨmə də mya dɨm sɨzumtə a rorsɨn ma dumə ma dɨm sa ma ba yo yoɓo kah ma dɨm sa ma'ɓa dumuro ma kana na asə sa, ma dɨ mwo, bo ɓa dərə ma ɗa iyentə kan dioung kat tuna ror she hina dɨ ɗatirə tono ba ɓogən a nzashi gongnə a nor taa iti iyentidə purgə iyentɨ haute na dɨ hawə gəkulə na ɗɨmə na liya tɨ hinɗa sa ba gwodi gə kulə hɨno ka nze hidə a na mwasa nadum nadu mwakah hinə ka humura a nə sataati a ite hin ɓo mina purohumuta ka mwasatə na dɨm je na dɨm in shi no kat anda da tiya ɗa asə sa hin ba maya da gole da ron ko tana rana sɨ duma tə ba purə dənətə ɓodigə yo yinə tənə a be. Aa kana myasa tɨ hin jedenə gban ɓa pura dənə a humwadə ana sinə she na leyə a iye na leyədi mon ɗa terə, tundaga lokacin da na madu a pa nona hin tulə bwaara ɓa ya da sa kana na darən. So sunə she na pa nona a norou tonə she kuma na tiya ɗasorə ba tula a supo, so sa na du boyo ganə sunə so kat bwaara ɓa ɗa gokulə pu humwə sakat nduɓa ɗa go kulə nda gwadə nənongn sa kat nduma ɗa gokullə nda ɗumə myedan a purə humwa hye sivigə a purəhumura sunə sa kana hye ɗa a nza shi gani a no wedɨnə tanda nza hwanang hɨne dɨ mwa nna nza hwodiye a kɨwatun mya go gədunə də, she nə də hana naug iye hin ɓo ɗa durə gukulə na niyo su na dumwo na ɗa hin ɗarən pepe sa na dumuro na ɗ hi ban ɗa sa na dumuro na da de sa na dumuro na ɗa na leyadɨ hin boo ɗar she no do hanananans iye kana a nza ta bwaara iye kano a nzata bwaara hye kanonangya hye leyatɨ suna sa kana bwaara a ɗaron gokwə nda ɗuma puro humwa to shi nə kar tona vorshe kad nadɨ mwo na ɗa turə a ɓogan gokulə na ɗumə a purohumura, gokulə naɗa sa ɓa gwadi sɨne pepe bwaara nda ni sa ndadɨɗai sine pepe buraara nda dyegən se dɨ situ hye singə, sine pepe hye dyegə she dɨ situ mye hye nza karə nna du boyə bwaare, nadu sa adi iyeutɨ tufe ko de pepe, hye kana nza tɨ ta aso də sa hye dɨ ɗa bodigə kyeri tufe ko te mba iyenti de mba iyendi hye nda mbarə a du da də, ul iyenti tufe hawte hye du hawo hue ɓa dum ul iyenti tuse. Hye ta ɗa turə go kulə sa ɓa gwada suna sa dɨ shi ka taa a aa ko mye bow a kon dolikiti a suna sa ɓa a shi ka a dan gokulə suna sa hye ɓo ɗumə hye gwadə nonangya kan hye purohumura kan gokulə iyenta həmɨnpwa te hye dɨ da dwə nga purohumwa, supo a ror wunə hiwtə hinə ka hye furifuri iye supo iye hina kosə supo iye tonə həminpwa a ri iyentə na du də tɨrən a roi hang furifuri ama a gəkulə lelede a a gəkulə leshe de. Həmɨnpura a dɨ nidə bwaara a gə karə ndadɨ mdə sa ndadɨ ɗarən, ndadɨ nidə maangn gəkulə longn nda di rə bwaare iyentə, hin yitti de nadɨ nyisə sunə a ondə nzi matti hye mada muna haka həmɨnpwa hye left həmɨupura pepe. Hye ɗa həmɨnpura iyentə gokulə suna ma ɓa gwada a kondawulala hye ɓa ɗa, gokulə munsade mya mura a mya duma ɗa va vradə gokulə hye shi asaɗa ski ɓwakune hye shi a ɗa sa aa sula a vor viado həminpwa a dumada a vor vratə gə kulə nda ɗan iyentə sune she kat hamɨ pura a du mwo ka bwaare a ko ndə hye pa nangya ɗa sa kana golə kuɗa a hingunə supo no hungu. Kua a hungonə na dɨ nuiso nzi mattə ɓədigə hin nadu boyə gokulə amo ka kule nduɓa kul na boyile lo mwasashi kuramato daga a shi foranə supo nadi vodə gukulə rayuwata bwaare kote somsom kondo ma mya mwasaron mya morasa manə hingonə yang, mya muasa manə hingənə yang, mya muasa manə hingən nə yang, hue nə ɓa nza hue nidə rayuwata te hyeduɗaturə sanə hyedubaturə sunə ɓa purda a humura? Suno ɓa purdə jedau a humara- sunno ɓa dukə hye gwadə hye singu? Sunwo ɓa ɗukə hye gwadə mye wunə gə karə? Suanturn ɓa ɗukə hye ɗ sa kana, sunə ɓa ɗuka hye purohumwa a nzasa hye zinəsa? shi nə kat tənə she mya dɨ nidorə a nzata bwaara daga mahe hye modə murasade mya murasa yayə moddə yayagə yayəɓa gə ka sa hye muna hye ɗa, s anadu muro a nzashi goupnə sanadu muna na da mwoshi nna dum hin ɓa gwaɗə imi kan anda shi du al girahah a hakai nna dumə a gwadon gokulə haa ɓa ningyi gokulə na leyati hin gwadə ama supoama ba duma a shi a sati sune mwa ati ana gwadon supo ka sunə yang sune mawa ati ana ɗan sanə yang supo ta bang adan to munə songn a godinə him ba a ban a gwadə ama kan gokulə longn myadunwo kondoma a da borə nda kohgyo nda da ditti nyitɨtɨ nda ɗa sɨ pepeye gukulə. Kondə hye duma a gwadə ama gokulə sinə sa ɓa ɗukə hye purohumwa, sɨnə sa ɓa dukə nzatɨdəw a wula a vor bwaare, sɨnə sa ɓa dukə kondəsə a hye du ɗa nda wuba a ror bwaare, songno ɗiki həminpura a du boyə bwaare a mya ndumada a vrado na gokulə hye su tak tyefingya wono ɓaa gwada vrutə ngu vrataturun purgə myadu kana tirə, vratə purgə yada hyeɓa nduma nza tewaɗa wə vrartɨung gu purgə hangh to da sa hye ɓa ɗa, hye sa hye ɓa gwadə nononga kan gokulə hye dɨm sa hye ɓa zimə sa hye ɓa zimə hidə bə kon asə, a nzata bwaara sa hye ɓa ɗumə a nzatɨ nzi mattə, a nzata makpane sa hye ɓa zimə hidə bo kon aso, sa hye ɓa zimə ka jinya ɓə kon asə sa hye ɓa roh hye singu ɓo kon asə gokwə a hye gingu a mwasara ton tonokəkəw, tonote tona tonə kəw batila a foranə supə tonedo mura ati tun kawa zo a filə na irasərə hye gban hyenə ba gwadorən hye gban hyenə ba gwadorən ba fora to ɓa daka vratə də anda te gwadoron ka irasərən tonə hiy du gurada.